أجول إن الكمبيوتر يحتوي على مكونات أساسية متل المعالج، CPU، والذاكرة، RAM، ولوحة الأم، بطاقة رسومات، ويحتوي على الأقراص الصلبة، والشاشة، ولوحة المفاتيح، كلها من مكونات الكمبيوتر.